Eeh! mdegie akaunda kunu kugu usowaka sana akwe au nyumba yakwe kaa basi nguku waekeo. Abewa nyasii aungaungaaa, kabea mi- ma- makuti yaminazi achanganya azenga kiota chakwe, ekaha.